I canguri a vivu ën Australia, da l'auta part dël mund, a sun dë mammiferi, a portu i cit ënt la sacocia ch'al an s'la pansa e pöi a a marciu sempre, almenu bastansa volte, s'le gambe darera e al an le gambe, le zampe davanti pi cite e parei a sautu